केन्याचो पैलो प्रधानमंत्री झालो तो मणे केन्या फॅमिलीट लो आसलो। ते रिपब्लिक झाले केन्याटा तेवा पैलो प्रेसिडेंट झालो आनी तेंची कोस्टल लाइन खूप वोडली आसा। तेन्का फुल नाव रिपब्लिकन ऑफ केन्या मणन आसा।